So min wiyata kaa, wakkati nde millitiɗaa fuu, jaasi fuu eeruuji kaa, sappo walla sappo e ɗiɗi ɗaanoɗaa. Ɗun waɗta so kewtaa terɗe maaɗa. Cellal maaɗa duu heewan. <hesitation> Heɓde ɗun so waɗa ɗun, ɗun yo huunde lobbere non.